A'o fɛra we boni mu suwani nuna ma tete abe nubɛ zun ho dimiyan mami zevenu biye we bwe mu han wozoma nɛ ma bwe mu nu bɛ zun bun o vɛ ji a puna uwe mi ji betwa a han mi nasiya nɛ to o ami fɛra nɛ yi mibin mu wo a uwe o nu cina to'o a dama se o o ni a ɲanabora be cururu ho dimiyan nɛ wa mi a'o yi a o de to mu bɛ no'onɲa